So tawi mbeɗa yiɗi lawƴude nder fuur, ɓamammi ko bikarbonate, wineeger, saabunnde, fu (coccirgel) kañum e omo malla saabunnde. So mi woogii nder o haa laaɓi, mi waɗa hen bikarbonate o, nguufa ka haa ɓooya. So ɓooyi, mi lawƴa haa laaɓa. So laaɓi, mi foppira sarbete malla sifoŋ.